Ebayabi mel wanre oi gualor nimel tah ebo diahe <hesitation> mana do a bime mel na dor wanre wel na dogha guerime bhiyime wel na dogha guerime bhiyime yin till okue doseghe nimu ya gha ijo owebe egiane yowebe ona wo khuemhe hia onawo huma ewo mama mama-mhi ese obhoma ni mo ko yaku egima woka yin owo mama humu egianoka yin owo mama huma uyin mhi agbo owore bha uyi mhi esi rebha manu dor wanre dor sian makue bhe dor yin owebe fo akue ghi dor yi oweba nokele fo dor iyue fo dogha wel iwina oni shie na wanre ohuma